וואס די נוצן פון א באלדאזער איז. א בילדאזער ווערט גענוצט צו קענען ריקן <hesitation> אסאך אדער זאמד אדער שטיינער אדער <hesitation> איבריגע זאכן צו קענען נוצן אסאך- <hesitation> רוקן אסאך אויף א מאל צו קענען אוועק- <hesitation> אפליידיגן א פלאץ.